معناها أنا نشئت في تونس وكبرت فيها ؛ وكانت الوظعيه ثم مزيانها عائلتي مكموله عندي ماما وبابا وأخواتاتي ، ويعني كنت حياتنا مستقره مفيهاش مشاكل ، كنت عيله هكا <hesitation> فيها الود مبيناتنا عيله متمسكه ياسر مع مع حالعائله الكبيره كنا متمسكين ياسر يعني حياة هايله.